Canadá tieni iviernus longus i fríus, i branus cortus i templaus, con varianças sigún la región. Sin bargu palas prayas del Pacíficu, pala Columbia Británica, por mé delas escorrentías oceánicas, paí tien los iviernus más ducis aondi caín más las trúbilas que las ñevis.